<hesitation> A' kax <hesitation> yan ti otoch la'ayti'oo' kub'eloo' y kutal kutaleloo' ti ujanal ti y- y kub'eloo' y la'ayt'ioo' xan <hesitation> kib'el kijanal ti kisopa <hesitation> etel arroz y jach ma'lo' ti ki ti ki tz'aj ti ki muk' ti tulakal mak.